जखानइसे हमार पिता पुर्खा बुवाअ बिदावो सबह इ धर्तिया मा एलइ जर्मलइ, हुर्कलइ बण्हलाई, घर सबह रहे लगलाई घरमा । तखनहिसे हमरा खापा खापा मा चण्ह चण्ह के यापन काम करे लग लाई । खापा बनोलिसे खापवै से समान लिगाएके यानके चण्हावके । उतुरे मतुरे हैने हमरा एब काठी मा निझके खाए वाला मन्सावा सबह एब गाचा बिरिछ कतही पर्लाई । डारी डुरी छोरियोही पर्लाई, गछवमा त ओसही नाही चण्हे सकेतइ । ओसने कके खापा सबह लगा लगा के डारी डुरी छोरियावे लग लाई । उतुरे मतुरे हैने कके बाली बिर्ही लगोइ कि माहा धनवा पोरवा दावे पर्लाई । दवैक माहा इचिका इचिका पोरवा बानहे पोर्वाती बनवे लगलाई । उतुरे मतुरे हैने चण्हावे सकले से धेकुल बनोइ । धेकुलावसे मतुरे हैने चण्हावे सकइ । ओसने कके खापा बनोलइ । ख पवा मा चण्ह चण्ह के इचिका इचिका पोरवा बान्हके धोवै रहइ पोर्वाती बनोइ रहइ । खापा क इहे काम हलइ सबह ।